Xó jaꞌnii naꞌpho̱ xa̱bo̱ xndúdii xuajen ríge̱ꞌ tsáanꞌ me̱ꞌpha̱a̱ ñajuanxo̱ꞌ. Xndúdii nandoo na̱ꞌkho̱ ne̱ jma̱á g <hesitation> a nambúxo̱o̱ ro̱ꞌoo̱ ne̱ awúun g <hesitation> a i̱ꞌkha̱ máꞌ idú, mi̱khuii̱ ga̱jmáa̱ ne̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa ma̱goo ma̱ꞌne yaꞌduun xúbiúu yaꞌdiin xndúdiin, ga̱jma̱á máꞌ idú, mbá duun maxa, ma̱ꞌne yaꞌduun xúwí mi̱khui̱i̱ ga̱jma̱á g <hesitation> a. Rí xúge̱ꞌ rí naꞌne mangaa naꞌpho̱ xa̱bo̱, ixí niꞌga̱ ma̱ꞌne ga̱jma̱á stee xndúdii ma̱migu maka inuu ne̱ mu̱phi̱i̱. Xkuaꞌnii naꞌpho̱ ne̱ xa̱bo̱ tiémpo̱ rí juwaxo̱ꞌ xúge̱ꞌ.